Ua holoholo moku wau i ka ʻaina Alakeka me koʻu kaikuaʻana a me nā hōaloha. Ua kipahele mākou i ʻelima wahi a me ka ʻaina ʻo Kanada pū. Ma kēlā mau wahi <hesitation> ua huakaʻi i ka mauna me nā hau, ua lawaiʻa no ka iʻa kāmano <hesitation> Ua leʻaleʻa ko mākou.